Komi miccitoto duuɓu ujune e temedde jetati e sappande jedidi (eighteen seventy), gootum, kanjum woni, hiite ñaami wuli lesdi Kalifoonya, ndemboo Donald Trump huninaa dow jooɗorki ardungal lesdi United States of America.